देखो सा एचकेएम ओआन गटया नान पार्कर होवा एना गंटेया मा धवनी उत्पाद होवा हा कम्पन उत्पन्न करण वास्ता आपा बिन मैन कम्पनीन करा हा। और बिन माता पर हथौड़ा उ पीता जन कम्पनीन उत्पन्न होई गंटेया दहाव नी पड़ करण मा काम आया करा हा गंटेया गनी जगह काम आया करा हा मिन्देर और बे भोत जगह होवा हा।